والله أنا خاطري في مكتبة سشخصية أكثر من معرض فني لأن ال-الكتب تفتح لنا أبواب لعوالم جديدة، <hesitation> تعلمنا المكثير من التاريخ ، الفكر ، المستقبل ، وجود الكتب يعني أنك تجدر تقرأ ، كل ما يخص المجالات المتعددة ، <hesitation> المعرض الفني صراحة ممكن يكون ملهم لكن المكتبة أكثر واقعية تعطيك فرصة للتفكير العميق وأنك تتعلم حاجة جديدة.